kalimaawaal excitement e siftoroyaam e wonde hitande ko dem mi jannga e jam'iare, yannde ko mi jaɓi ɗereji am e jungo nyamo, mi nani belɗum yanndem.